تصور کٔرِو، اگر بہٕ خلا باز چھُس، بہٕ گوٚو کُنی زَن أکِس خلٲئی سٹیشنس منٛز پھسیمُت۔ اتہِ چُھنہٕ کٲفی کھین تہٕ آب۔ بہٕ کَرٕ وقت، گۄڈٕ کَرٕ بہٕ مشقہٕ تہٕ جایہِ مُتعلِق کِتابہٕ پٔرِتھ تہٕ پننہِ مذہبٕ مُطٲبِق کَرٕ عبادت۔